أكيد لمادة التاريخ راه مهمه ياسر على واه لأنه تقدر تقرا التاريخ تق-تقدر تستنبأ بل-بالمستقبل. ضوكا مثال نتا تقرا التاريخ و تفهم المستقبل كيفاش راح يكون شوي نوعا ما تعود عندك فكره اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر واللي ما عندوش حاضر ما عندوش مستقبل الرسمي في التاريخ تاريخ وتقرأ التاريخ تاعك وتاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين وتاريخ كذا وتقرا تاريخ كامل.